Egaq saa saa ei jo abielludaq kellegagi, kedä sa esiki ei tunnõq. Peräst tulõ vällä, et tuul inemisel ommaq suurõq probleemiq, midä saq piät nüüd nakkama lah- lahendama. Tuu olõ-õi sullõ hää. Parõmb sis joba olõq näidega veidükese niimuudu, et sa nakkat näid tundma ja sis allõs abiellut.